Kua alemania jae mopeti pais Europeo, kua Alemania ifiesta tradicional mbaeti se aikua mbate kiraiko jare mbaeko mas aesa, jekuaqeño añave oauka jare omboete, jare ipuere oesauka vaera ïru tëtäretape <hesitation> oime teiko aipo, se mbaeti aesa, erei oimeko aipovi, mbaetï omombeu seve de que kua jae teko momoe ikavigueva, ikavi gueye kua alemania peva, se mbaeti aikua kiraiko jaereta jeko jekuaeño oñovatu.